أكثر لعبة نحب نلعبها مع أصدقائي هي لعبة يعني اكتشاف المستقبل <hesitation> اللعبة <hesitation> حلوة برشا، ننجمو نشوفو بها على الخبايا الكونية <hesitation> فيها برشا إثارة، فيها برشا رعب، فيها برشا تشويق من الحاجات يعنى نحب نعملها أنا الحق، ونستمتع بها على اللخر الحاجات هاذيا، وتفرحني الحق <hesitation> نحب نعملها الحاجة هاذيا.